Famugo goddo wodi bone, ngam goddo do chanja nder wakkati sedda. warta goddo je a andi no wodi aadilaku be gongaku wailita warta mo wala aadilaku.